Yaikuatia vaera mopeti yemongeta ani yaikuatiavaera mbaeko yayapo ñai vae <noise> ñañono vaera <noise> kuatiarirupe ikaviko <noise> ñamae. jare yaeka kuatiariru jokope ñañonokavi vaera, ñamoñejiro kavi yaraa yaraa vaera yemomgetareta, esa oipota rupi yaikuatia yave ngarako ikavi jare ñeneakañitako sugui.